E fomba fanome- fangalagny laposiera zany, ame fitaovagny an-dragno, ohatra hoe tele, na lasety da seriveta gn'ampesaigny, fafanao ame seriveta zany e laposiera ame tele na ame <hesitation> lasiety da amizay izy madio sara, izay zany e fomba fangalany laposiera ame fitaovagny.